اه أنا بصراحة ما نؤمنش بالأشباح، اه نحب نفكر اه بشكل منطقي، اه أما اللي يؤمنوا بها <hesitation> يمكن عندهم تجارب غريبة صارت لهم ولا تأثروا بالقصص اللي سمعوها في صغرهم.